Niŋ nko daasaamoo, somondaa doroŋ i ye wili i ye feŋ taa i ye i daasaama a la, walla nŋa ndaasaama kafee la. Nte de, bii, bii, nte de bii kabiriŋ nbe wili la. nmaŋ daasaama. Muŋ ne ye nbali daasaamoo la, nňanta. nte se, nlafi daasaama siifaa miŋ na, niŋ nko be wo dadaa la. nbe ňiŋ haajoo miŋ kunna na jaŋ <laughs> nti naa la. Iyoo bari nte ka daasaama de, nte ka daasaamoo kinoo le la? Nte de, nmaŋ feŋ fo nbuuroo la karoo la. Nbuuroo ka nbataandi le. muŋ ne ye a tinna a ka nbataandi, a ka kono jaa le ke. konojaa duŋ maŋ hadamladiŋo nafaa fe na. Nte de kinoo, a kalanta ňaa woo ňaa, somondaa niŋ nwilita nbe wo sinbindi la le. ňankataŋo, naa ye sappi jee, nŋa wo domo nŋa naanaa funti. nte ka daasaama wo le la parisiko, niŋ ndaasaamata wo la, nkonoo kono ka tara sinandiŋ ne, konojaa buka nmuta. Parisiko wo bee, konojaa niŋ a siiyaata i la karoo la doroŋ, i ka porobuleemoo le soto. daasaamoo duŋ fanaŋ de, ate mu feŋ ne ti, kee baaroo loŋ. I ka i la luŋo depaari ate le la. Wo laŋ na manddinkoolu ka a fo luŋo la diiyaa <laughs> i ka a loŋ somondaa le la. Iyoo niŋ luŋo la diiyaa leta somondaa ti, woto daasaamoo ňanta beteyaa la le somondaa la, moolu ye daasaama foloo. Nňe naa kontowo ňiniŋ, nte, wolaŋ na nte nka daasaama, e, kinoo la. A kono faa baa, mee wolaŋ na nbuka bataa soto a koolaa. Niŋ luŋ miŋ na nmaŋ a tabiriňaa soto noo nfaŋ ye. nŋa taa futtio, nka futtio waafi somondaa la le, nŋa taa woto, nŋa taa a saŋ nŋa wo domo lesaŋsiyeeli a ye ke kinoo ti. Nbe, nte siimanta le kunuŋ futuu le la, mee ndanmaŋ ne ye domoroo ke, nna siimaŋo, niŋ nmaŋ a baŋ, niŋ wo kinoo ye i laa nbulu, i se a loŋ wo saamoo nbe daasaamoo saŋ na. Aduŋ nbuka muruundi dinbaa kono. ka a muruundi taa to nbuka wo ke. niŋ nŋa loŋ ndanmaŋ ne ye a domo, a maŋ ňafari ňafari, parisiko niŋ ndanmaŋ, e niŋ ndanmaŋ ye domoroo ke, a buka kejebu, nbe daamiŋ, nbe daali nmaafaŋo le la, nbe wo le to, wo resitoo miŋ tuta, somondaa nbe ňaa kuu la reki, nka kata wo la, nŋa a domo. jamaa jamaa wo loŋ nte la daasaamoo ti. Aduŋ ňiŋ daliiloo, wo le ye nlafindi a la kaatu naa ka tara jee le. Naa, niŋ i ka naa domo reki, wo beteyaata le puru hadamadiŋo, haa. Nte la daasaamoo be wo le ňaama.